E tàìŋ ɗùȧa, mìŋ naŋ dùɔ̀ŋ mìŋ naŋ kɔ̀ fùɔ̀ŋ kpɛ̀ɛ̀lɛ̀, è yaȧ kɔɔyɛ tàìŋ ɗùȧa, anyùùŋ nyaŋ kùwò wì aŋ wi jȧȧ, aum yɛ̀mɛ̀ maŋ ba jɛi gòlò ȧŋ donȧim dawè nyȧȧŋ kòò maŋ gè ba jɛi mɛɛ̀ŋ, sèè muŋ gòiŋ tɔɔ̀ ȧŋ ɓùlòùm ɔ̀ɔ̀ aum miŋ gè gòlò, yèè miȧŋ è yaȧ dùȧŋ sùȧ ɗùȧa, mìŋ naŋ dùɔ̀ŋ ɗùȧa golò kpanya, mìŋ kuwa jɔ̀ȧ tìyèe mìŋ yaȧ dùȧŋ sùà ɗùȧa, mìŋ naŋ mɔɔnɛ̀ŋ ɗùȧa sùà, yàwi felaaȧ naŋ kɔ̀ ɗùȧa sùȧa ȧŋ nauŋ jìwè, è naŋ naȧŋ nɔ̀ŋ mìŋ yaȧ naȧŋ kùȧŋ miȧŋ bi mìŋ kuwa aŋ jɔ̀ȧ tìyèe ȧŋ sɛ̀ɛ̀ìm, è naŋ nɔ̀ŋ kɔɔyɛ è naŋ kɔ̀ ɓɛ̀ kakȧ, è naaŋ yèwè è naŋ kɔ̀ ɓɛ̀ toto, ɓɛ̀ toto è yaȧ mɛ̀iŋ, aŋ nyùùŋ gbȧmȧŋ nyaŋ sèè aŋ mɛ̀iŋ ready, aŋ wi genɛ̀, maŋ zɛmɛɛŋ mȧŋ dìì è jawe mɛ̀iŋ, aŋ kpɛ̀ɛ̀lɛ̀ nyaŋ kɛ̀ɛ̀fɛ̀ɛ̀, è jeȧ jɛ̀i aŋ kpɛ̀ɛ̀lɛ̀ nyaŋ nyùnȧŋ jaȧ aŋ jè, ȧŋ kpɛɛyɛ̀ e hȧmȧŋ zɛmɛɛŋ lomùiŋ e jɔ̀ȧ e hawe, nìì lɛ sie Nyùnɔ̀ɔŋ bȧ hnȧŋ woȧ wȧȧŋ aa, mìŋ kuwa gbàlȧ kɔ̀ì mɛ̀ mìŋ manaŋ maŋ ka maŋ tomo mùŋ hnȧŋ kaum fè jɔ̀ɔ̀mȧȧŋ tìyèe, kɛ̀ kȧ ɓèmè aŋ jɔ̀ȧim nyȧŋ, è kɔ̀ȧ sukpȧi yoo tuwò, aim fè goɔ̀, mìŋ gbuwȧ ka bȧnè gbȧlȧ lii dìì, mìŋ kpɛɛyɛ̀ gbȧlȧa bȧnè dìì aim fè jɔ̀ɔ̀mȧȧŋ tìyèe, aim fè gbȧlȧ, aim fè kìlɛ̀, aim fè maŋ kpamò ka hnȧŋ, mìŋ naŋ yɛi nɔ̀ŋ nyinie, òfoo mìŋ naŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ dòȧ nɔɔnɔŋ, mìŋ naŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ dòȧ nɔɔnɔŋ diè guùŋ fùɔ̀ŋ kpɛ̀ɛ̀lɛ̀ ɗùȧa diɛŋ, è yaȧ kɔɔyɛ, ɓɛ̀ gbiŋ jawa gbiŋ è naŋ haì baa, è jaweo ɗɔɔbȧ gɔ̀ì tìyèe gɔ̀ì taai, ȧŋ ɓulo nyùnɔ̀ɔŋ bȧ mùŋ yɛmɛ̀uŋ nɔŋ, sèè anyuùŋ gbìȧŋ gbȧmȧŋ nyaŋ, anyuùŋ kɛ̀ɛ̀nɛŋ gbàmȧŋ nyaŋ ȧŋ naŋ kùwò nyùnɔ̀ɔŋ bȧ wèè auŋ ɓùlȧ aŋ ɓùlòuŋ, ȧŋ ɓùlòuŋ mùŋ yɛmɛ̀ nɔŋ bȧ jawè nyiŋ nyȧŋ aaŋ kɛ̀ɛ̀ nyiliiɛ̀ aŋ ka fè aŋ bȧ aŋ jè, sèè zȧ aŋ naȧŋ ready wèè aŋ sùùŋ nyaŋ jèwa, aŋ jìwàȧ sùùŋ nyaŋ, oo nyùùŋ nyaŋ naŋ jìwè sùùŋ aŋ miŋ nyùnȧŋ, mìŋ yaȧ ɗùȧ lii sùȧ nɛ̀ŋ bà gbiŋ fèìm gòlò, mìŋ yaȧ golò kpanya kpanya kpanya, miŋ kuwȧ dèè, kɛɛ ȧŋ woȧ nɔŋ nyȧȧŋ anyùùŋ nyaŋ nȧaŋ ɓɛìŋ sie è yèwà dìì, è yaȧ yèwȧ sùȧ dìì e dùȧŋ